Ina hede wai manu sa ede akuise mamau <hesitation> ei tunia ei lanea ne hoho <hesitation> nemata masuluku hapiase mo le da lete lete ku pania si ele litieka nena si ale seka hapiase ne na akuise mamau. Mamau ina musa nai kati hohoe amau ina alole pamu, anole haimu ane mata ahono hapiase mo hono hapiase kupa nia lete lete si sikolo ka.